Akelepaskangkeangi bo'bo iyata warasa utang utangmba taui, anjekolo lalei injo pangala. Mani ande ku dibissai na tumbuk-tumbukmi, dinasu, <hesitation> nasu kangkung kangkung araga utang kangkung. Ditumis dibissai dolo, mane di pakedde. Digorengangi bawang mane ditumis mi <hesitation> i pasisolai nasu parede. Eh <hesitation> Injalo bete-bete dibissaimi, <hesitation> dialai mi dialakai tambunna dinasui, eh <hesitation> eh <hesitation> eh <hesitation> eh ikan bakar raka. Bete baka bete bete <hesitation> <hesitation> bete dibakar <hesitation> dialangi arang na di bakar raka, dilandukareng dipakendemi to suleng mi to, dipastulengmi bo'bo. <hesitation> Bete goreng di diamaninto, dimarinasi, di eki bumbu, bumbu <hesitation> manu goreng duka, bete tumis raka, udang udang goreng raka di garaga, perkedel udang raka. Cumi, cumi na nasu cumina di nasu. Eh <hesitation> anupi dagingpi dialli mani dibissai, semaseangki dijama eyeki eolo animane dibissai to dinasumi to sigandenganki bo'bo. Eh, <hesitation> kambing raka marasa duka kambing di eh <hesitation> dipanggang. <noise>